Ja'a-ja'a <noise> ndojlonchi kɨjlɨnchi, te la xi'onchi ndeyu, <noise> ni ñeni ndojlonchi ndeyunchi te ni lakēēnchi mino ñulavi, ya'a, ñɨ. <noise>